Na tu llichi na kabela to na o se la sela mieti bela diikaꞌ bela dii bela kwa bela rollchina <noise> ka bin ne kara xnaꞌ biola de ka biol llulakiro bchin a a sero na rokadi ne ka biw ka chitato beilo la ka mieti la ultimiati